Fahasamihafana vitsivitsy mampiavaka bosy ndraika amboa, bosy <hesitation> a-an-trano kokoa izy mantôtry ary valavo tegna sakafogny fa amboa ndraiky namagna amin'gny <hesitation> miaro amin'gny <hesitation> mpangalatra, miaro amin'ny raha ratsy ary matetika amin-tragn'olo izy ivelagny trano, bosy koa tia mikolokolasy fa amboa ndraiky tia manarakaraka tagny ombagna.